هل تفضل أن تشعر ببرودة شديدة أم بالحر الشديد؟ ولماذا؟ أفضل أشعر ببرودة شديدة لأن البرودة أسهل على التحمل، تقدر تلبس ملابس دافية وتضبط وضعك. أما الحر الشديد، ما تقدر تهرب منه، مهما حاولت، وتسبب لك تعب وجفاف. البرودة ممكن تتحملها بشكل أفضل وتضبط وضعك، لكن الحر يحسسك بالتعب بسرعة و <hesitation> ما تقدر تتحمله